Mbeɗe sikki neɗɗo fotaani woppude karallel kese, ceŋto, seerta e ɗeeɗoon karallel kese. Ngati hannde aduna o ni ko e nder mun wuuri. So tawi aɗa yiɗi wuurdude e yimɓe e haaldude e yimɓe e jotondirde e yimɓe kala sahaa, potɗa ko huutoraade ɗeeɗoon karallel kese.